Ama no kilhtamaku na kalixakgatlyan chiwani xlatamatkan chiwani akgtimi familia nawana chi chintse tlawakan nawana akgtimi katamat tsama akgtimi familia conformarla tsama chinawana xateko xa nana i nuntsa tsakgo pusa chi nawana timincha tsama kilhtamaku nawana axni i xamakgas dios tilhawa chatimi chixku i dios lakgtsi lhala katilatama tsama xekstu chixku i tilhawani tsama xcompañera tsama wanikan puskat nawana laktsi lhala lanka lilatama i nuntsa no lama hasta chincho ama kilhtamaku lhala kati latama chatimi i chixku xekts i nuntsa nawana pus tamakgtasukgo latamat nanunts tsama xkamanakan takgalhekgo kaman witi na wana chato kgalhatut kgalhatat i lgalhix kaman eso wi ti tlak chalhuwa na wana kgalhix kaman pus segun na wana chiwani xa makgkatsi ti kgalhin kaman pulakatunu akgtim familia segun chiwani para nawana pus min kilhtamaku nawana axni takakstaktama kaman akatuno na wana pus lha kamakchanikan para tu lakaskinkgo eso na wana pues winti na wana Lhatu lu kgalhi para taskujut para chi wani pus kuesa tatuwarlini makgkatsi i tsama no nawana akti familia pus akatunu min para tajatat akatunu mina talipuwan akatunu pus para tlak chalhuwa kaman nawana pus maxtim talilakgo maxtim tali taspitkgo tsama taskujut i nuntsa na wana wi aktim talismanin i comu chi atsa kachikin ama filomeno pus lamakgtayakan minparayacha nawana pus wi talismanin para tin tse talakgaputsin naminparayacha tununk familia nuntsa maxtim lilakan kamakgtayakan lamakgtayalenkan nawana segun chiwani tuntse titaxtuma chatim i lamakgtayalenkgo nuntsa wi talismanin atsa kachikin nak filomeno mata maxtim lilakgo lipuwan maxtim talilakgo axni para tsa kawau na para wi tapaxkuan pues maxtim talilaparakgo lamaktayalen tsuku la makgtaya para tawila taskujut i nuntsa le lenkgo ama kakilhtamaku wilapa no pulaktim tu kali xakgatlikutunan tsama tu artesanias waniya tu nawana liskujkgo xamakgas xwi xwilakgo tsama ki kintalatamanin na wana xalakgmakgan Xtalhawa tsama manika xtatlawa xpalhkakan tu ekin waniya comal tu waikan wintix tlawa katuwan xlama wi lhax maklha tasma nalu especial tsama tiat tun tlhawakan xta tatlawa xtatatlawa tsama chichilikx xwanikan laki mat nali liwana na chichin min palhk xtakaxlhawa nax xlama ekit na wana kin takgo xwani xtatlawa tuantux tatlawa pues xtakatsini tlawa xtalaman katuwan porque nawana pus lha lha amacha kilhtamaku lhalu lux anan tsama taskujut lhatux anan para lhantse napin napini makgskuj i lhati luxani lakgamakgat chiwani porque tsa chinawana xtapekuan i lhati lhati lux lakatijinan nawana i antsa xtaputsakgo tuntse xtalhawa winti na wana nax katsini tlawa para tsalh tuntsama puchipakan xkupu puchipakan skit asta chincho kuwinti nawana liskuuku tawilana lakgolutsin winti lhawa xtaslh xa tina wintu tlak lanka i tse puchipatnan i lhuwa wilakgo tsama nawana artesania wanikan na wanachincho no wilakgolhts laklanaka suakgnanin. Winti xlhawa para xmesa winti lhawa parax siya tlawa para ropero u lhuwa na wana i tamakgatawakgakgol nawanawilakgots atsa kachikin na takatsinikgo kuesa pulakatun taskujut chiwani wi wino na wana ti lakgatipara tsapanan lhuwa wilakho na atsa kachikin tatsapanan winti tsapama para para tu wanikan tsama tatan limapakawikan ekin tux xamanta e tinawana tatanukgo winti katsini axi chi xamakgan takatsini tatsapanan chi wani na talhakga tsama lakpuskan winti lhakga para xkamisa waniya ekinan i lempara para xkgan lempara para chiwanixa talhaka atsa kachikin lakgapasa ekin filimeno mata chin pulakatunu wilakgo kachikin chiwani lhakganankan para atsa kachikin filomeno wilakgo na titatsapanan tixa lakgmakganin na waniya pus lhuwa xa chi wani xtakgalhi talismani tatsapa pero xapantalon xtatlawa i natsapa para xtamakgn tsama nati tino tsaxa manta xtatanu xapatiminik na tlawa xta tamakgn laki na wana pus nustsa xtawi xtalismanin tsama lakgolutsin xtalhakganan Pero nuntsa nawana talakgpalitilhama kilhtamaku lhalh lu nunts ta lhakganan i tsama xkgalhi talismanin wi kachichin ama no xi pulaktutu nak kalixakgatliyan chiwani pulakatun tawilakgo tapaxkuan amag ama kachikin nawana ama filomeno mata por ejemplo talakatsunajima ama na wana pues mima navidad lakapastakgoya navidad lhuwa nawana ti tsamamaxtin talilakgo ama mimam kilhtamaku en familia natatawilakgo pus lhuwa na wana tun tapaxkuan tawila winti nawana natsuku kaxlawanan xchik nayawa parax pino namawaka para xlucesitas winti nawana i nanuntsa wino talismanin ama kachikin kamawakakan tsama tun pasakgo i nanunts tsama mapakgsinan xalak filimeno mata atsa kachikin i nanakaxlhawanan pere kpuitat para chiwani kcentro na yawa para lanka pino na lilakgatit na kaxlhawanankan wulikan lha tawila tsama pesebre wanikan pus kawilikan laktsu takgalhin ta talhawa talhawalakgxtu nawana chin tilani amacha kilhtamaku akni kilakachinchi tsama ki malanakan jesucristo chon mimpara tsama kilhtamaku axni nawana E mimpara xa febrero lakapastakparakan tsama dia del amor wanikan tsama nawana ti tsaku laskima lalakgapasma i nuntsa nawana pus latayima para regalo latayi para cheama oso de peluche wanikan winti latayi nawana pus la khuw tsama regalo chiwani latayikgo tsama min kilhtamaku para latayi para xanat para chiwani i tawilapara tsamakg kachikin wilipara tsama kimapakgsinakan atsa nak filomeno para ti natamakgastokg xa xanuntsats na kamamakgaxtokgkan tsama tawila tsama febrero winti nawana xamakgtim para lha maklha tumin tu nalitamakgastokg i wili noestonces tsama kin mapakgsinankan atsa kin xa nuntsats tamakgaxtokgkan tsama min febrero i mimpara tsama kilhtamaku mintsama axni kalapastakan tsama mayo kalakapastagkan uxantsama laknananin i winti nawana pus natayi tunse regalo natayi parax nana nuntsa wi talismanin chiwani maktsukikani xlilakganunts tsama kakilhtamaku xlilakganunts katuxawat mat kalakapastakan laknananin winti para na Natayi tsama para xi xlicuadora natayi para xlavadora para tuntse natayi xnana kumu mixkima paxkatkatsini para tin talamaku xanan nawana pus tasa no nawana para ti no pus xamakgtin para lhalhtix nana pus na talipuwan nawana pus lhalhti xa parax nana tinse pero kumu wi xpuskat mawina chiwani nauxa ta tapaxkuanampara nawana pus e tapaxawapara kawau i lhuw pulaklhuw chiwani ka kamamakstokgkan lak nananin pulakatunu wilakgo escuela kamastokgkan stama kamapaxkuanikan laknananini nuntsa katayiparakan xregalokan antsa nawana itsama min kilhtamaku akxni ama lakchaan antsama dia de las madres wanikan pus kakilhinikan laknananin nkatsis tsama lenekan para mañanitas wanikan talatapulipara xantsama winti len para mariachi chiwani i li lipaxkatkatsini xnana an lilakgataya winti nwana katsisa an nawana pus para wanikani naan kilhinini para lha lakatunu pus taan talakawantapuli i lhuwa nuntsa wi nawana para chiwani pulakatunu wi ama nawana pus Chi leemakgokg ama kakilhtamaku nak filomeno mata pus lhuwa na wana pulakatunu chintse takgalhi talismanin. nakalixakgatliparayan no ama xipulaktat chintse tawila ama tamakgaxtokgot xamakgan amacha chiwani i xkinka takgalhchiwinankanan ekinan amacha kin papa kan chiwani xlaskinkan amacha kilhtamaku amacha kilhtamaku axni na na naskininankan chatin chatimi kgawach chiwani lha katilakgtsi xtaskin lha lhakati xakgatli xa uxa pulana nataan takalhchiwinan tsama xateco xananapulana uxa natakgalchiwinan xamakgtim pa lhatu lakgtsima xtaskin tsama no kgawach ti ama taamak taskinkan lhatu lakgapasma komo chi laktsina ekinan litalhkani nak biblia nuntsa xlhawakan i xtaskininankan para ti nawana lakgchaats kilhtamaku na chi xliputsas xlitatawilat un pulana na an xanana xateco palana natan takgalhchiwinan para na kgakgalhtikan xwi tsama talismanin i tsama no nawana pues axni no na lakgchaan nalatatawila Axni ku xa naxakgatli xtaskin axni tsatsa ama tatawila pues wi tsama talismaninpero chincho no talakgpalini chincho pulanatsam kgawach na naxakgatli nalatachiwinan naxakgatli chincho no lhuwats talakgpalini ikumunawana taliwaki tsama liskgalalh chincho ka tlawaniparakanits tsama tlawaparak tsama celular winti lamakaani para mensaje lalakgapasma winti nawana tsama pulana ants lalakgapaspara i akalistal tsuku no laskin xamakgtim pere tsuku namakaani para xanat lamakaani xanat i natsuku wana tina tina tsuku la masmani i chicho no tsatsa awan takatsikan xalak nananin i xalakteconin i nuntsa nawana pus tawala aktim takgalhchiwin i nuntsa nawana pues pulakatunu chiwani tixa nawana pus tsa takanla tunuk tapaxkuan talhawa tixano na wana tsa nawana lhatu tsa catolicos tununk tsama nawana kgalhi chiwani xa taleempara tununk xa taleen taleen pumaxininkan axni tinse nawana e ama tamakgaxtokg pero tintsa xa xa xademanta tatanu xa tantatan i xa tankgan Tununk wanpara xa laleen inanuntsa wilapa tsama tatamakgaxtokg tsamanoxa cristianos pus lenkan para mariachi chiwani tlakg leema taskin osu nuntsama novio pus laleama tsama nawana leema i tsama i nuntsa nawana pere winti taxtuma ktemplo o antsa amak nawana nakamamakgaxtok pare pastores na na kamalhalhchiwina kamixkikan nawana takgastakgyawan laki nawana pus xtachiwin dios nalilatamagko nuntsa nawana pus na natalitakgenu dios kamixkikan takgastakgyawat chiwani nawana pues na natalatama porque ama latatawila nuntsa wi talismanin hasta chincho pues i nuntsa ama talakapastak. kalixakgatliparayan no ma xi pulakitsis chiama tuwi nawana creencias waniya tu tsa winta nakanalaniy xamakgan asta chincho nawan tsama tu wanikan laktsina ekinani wakan wakan papa wakan chichini waniya maski tsama tu wanikan eclipse wanikan pero tsama xa lhatu tsa wamak papa sino que lalakatsala tsam Tsama tiyatlalakatsala tsama papa i kapuxu wan tsina kumu chino nawana pus tino kin kamasuniyan wanikan ana escuela kin kamasunikan nawana chintse la tsama eclipse waniya pus lhuwa no nawana chix talamana xalakmakgan ous xtapekuani talakapekuani chiama pero na lakutun tsama wamak chichini nawakan winti tatlak pero xtina na tsuku tanknik porque choxa lhatse na nalaklhawa kin tachanankan osu lhatse tun katila porque lama tsama eclipse xtawan wamak chichini xtawan pero lhuw pulaklhuw chiwani wilakgotsama tu akgtimi nawana pus takanalani nawana chix wilakgo xtalakapekuani axni wamak papa chiama maski katsis chiwani natakgskgalaj natatlakpara xtinakan osu tuntse cubeta tunse tatatlak laki mat na tamakgtaya papa laki lhanawakan porque nalaklhawa xtachanalatkan i nuntsa xa como nuntsa nawana xtakanalani para katsiya lhatsa wamak papa tsa lama akgtim lalakatsalama papa tsama tununk tununk kachikin i nuntsa tsama planeta wanikan I nuntsa lalakatsalam laki nawana kapux wan i lhuw tux wilakgo nawana tux takanalani nawana winti na lakgtsimpara chiama para tuntse la kakgapun osu para namin para un para tuntse na nalaklhawa kin kintachanankan tawan pus lhuwa xwilakgo tu pulaklhuwa xtakanalani